حالياً أقدر إنو أتكلم عدة لغات مثل العربية والإنجليزية بعد عندي بعض المعلومات الفرنسية، لكن حبي هو للغتي العربية لأنها لغتي الأصل وأحس براحة لما أستخدمها في التعبير عن نفسي أما الإنجليزية فهي مفيدة جداً في التواصل مع الناس من مختلف الجنسيات وتفتح لي فرص كثيرة في العمل والدراسة أما بالنسبة للفرنسية فهي لغة جميلة وأحب موسيقاها وأفلامها.